<hesitation> omonyama ng'anchete na eng'ombe, eng'ombe na omonyama oro omuya mono ase buna incheee, buna intwe mwanyabanto. Eng'ombee eh na omonyama oreee okoacti buna okoyoira, naende nigo okogobwati buna oganetie oyoire, especially ekere okoooo ekero ogoooo oko ogotuga eng'ombe, eng'ombe nigaetagete onyeike ang'e, naende nigaetagete oborisia bore igoro mono, naende botagete bwerwe. Eng'ombe, niga ere engiya korwa buna ere ere emori eng'are, goika mpaka ekero egonyora emori, iga etagete onyie oborisi bwaye bore constant, onyie endagera yaye ebwenerete, erinde etware ebitaminis biri bionsi bitakeire ase omobere oyo, eri ekero egokina tenyara gotwara matatizo ande onsi ase omobere oye. Nabo okonyora risangu ria eng'ombe niga rire rikoirura, gose onye tonyetugeti buya nabo okonyora, ebwate gose naaaa yang'eire gotwara riyoo riaye rikoirura amarionyo, erinde okonyora ng'a chinengo chiaye chire weak, chiabeire chindegeu teri konyara gokora ki. <hesitation> koragera, gose ebinto mbire emiseti ase omebere oye, eng'ombe, niga etagete onyie ebitaminisi bionsi ase ere, number one, ekero okotwa chinsiaga, nigo otakeire gotwa chinsiaga chiakong'ire naende chinsiaga echi iga, niga etakeire chiome chiome. Ekero chiomire, omaye koyea eng'ombe erie chinsianga echi, tobasa konyea chinsiaga chirichi tokochia chinsiaga chimbese, echi chikoyeretera ebianda, chiayeretera omochando ase enda, nonye na ekero ekobeka esike yaye, niga esike yaye ekotwara ng'aaaa nigo ekonyora ebwate ebianda. Iga eng'ombe niga etagete eragere ase enchera ya obwororo, na ase enchera ere engiya mono naende ya oboang'e, naende eng'ombe niga etagete, otware eyanga specifically eyanga eyanga yaani yaabene, eria okonyara kobeka gochia asere nari ekokonara buna omonyene. Na eng'ombe, ngong'usa ere rimusu riago, rimusu riago, eng'ombe nkoganie koritwara sana, na obera are ekero ogokwana koru are gose ekero yakoigure niga ekong'ea kwana ekero yakoigure naende ekero yakonarire. Iga eng'ombe na omonyama ore sensitive ore yaani omwango koigwa koigwa na erimisu riago nakorigacha mono. Eng'ombe na omonyama, oree omwororo, naende ekereo kwayerisiri. Buya nigo okonyora ekogomena naende nigo ekokonara, eng'ombe na omonyama ore omuya ekeree <hesitation> oyebekete buya naende ase ekorara nabo okonyora onyerosereti buya, onyebekete mpaka omoito, ase ekobeka esike yaye, ase ekoitera amache buya, ase aywo nigo ara arabu, eng'ombe eyi noo nero nigo ekogoka ekero ekorara goicha. Nonye na ekero okoenda koigora omorango nigo ekogoka. Eng'ombe nabo okoyebekera nonye na eredio nabo ekonyara gotegerera, nonye na ekero okoyekama nigo egotaka yategerera, okonyora eturiete, naratemire ase enchera eywo, narorire enchera ogotreat gose okonyara gooo komenya amo na eng'ombe, nabo ekonyara komenya ase obuya. Iga eng'ombe, na omonyama, otabwati mang'ana mange, otagete obwororo bwago, naende etagete obe ang'e nero, endaro onyare goikera. Nonye na ekero ekorisia, nabo okomanya ekiwango giokoragera kia eng'ombe ekoragera, nabo okoboka mambia onyee chinsiaga emetwe ebere, chinsa chigoika onyie amache, ake igo naende nabo okoyea obosie riria mambia kwayeete ekamena, bwayee ekamena obosi boria onyie chinguru gete ngonchire konyora, korwa ase obosi boria, ake naende kwamanya konyora ng'a eng'ombe eywo, <hesitation> chinsa chigoika chinsa eei kianda iga naende nabo etaka amache aywo enywe. Nabo okonyora kwarigire morasies, kwayereteire kwaye be burukaneria chinsiaga, ebite biri kwabutorete gose emashine yabutorete kwayeburukanera ase chinsiga chire, erinde nari egwatia ebituke biri yanya konyora, eng'ang'ure ekoria, ekiagera eng'ombe naeteagete enyore eng'ang'ura ko keraire, yanya korosia digestion yaye egokora egasi ase omobere, nari ebiungo bia bigokora egasi ase omobere. Nonya na ekero okoyekama, bono nari etagete, eragere mono, ekiagera nari etagete enyore morases eri eri, enyore endagera engiya obonyansi obo bore embuti enyore obonyansi obo bokorabiwa, oyeraberi onyie. Eng'ombe ekoragera buya okoyea chinsiaga buya, obosi kwanyea mambia yamena, kwanyea morases eri yamena yanywa yaburukani amache yaburukani ekwerende obonyansi bori yaria, kwarwa ororo kwanyeretera <hesitation> obonyansi egunia eyemo kwayea yaria, nabo okonyora ng'a eng'ombe eye yarageire yaigotire, ekewango nkere okoyea kiagota. Yoka enyene ekera yaigotire bono na amache oka okonyebekera omotungi. igo okonyea amache ari are ase omotungi, ekonywa, ekoboka yanywa, amache ari ime nobekete echumbi eri ya erigena, echumbi eri ya erigena. Bono niga ekonya komena rigena riria. Niga ekonya komena rigena riria, yanywa na amache, ekomena ake, yanywa na amache. Nabo okonyora ng'a eng'ombe eye yanyure amache amange, nonye ekero okoenda koyekama, niga egosokia amabere aye onsi ase eng'encho yanyure amache amange ande yarire endagera nigaesiete endagera yaye buya. Eng'ombe na omonyama ore sensitive nonye ekero abaibi bagocha gose ekero omonto agocha omong'ao, eng'ombe erie ogende gochi bweeeri aria nigo ekong'ea kwaana, ekiagera yarorire omonto ore omong'ao, naende omonto otaria, bwa efamiri eywo. Nande gose omonto omobe, ngomanya ere, nabo okong'ea koigwa eng'ombe enchera yaruma, yabugire enchera gete naki ekobuga iga igo na omonto gete oetire etabauti. Iga eng'ombe nabo ere sensitive nabo ngomanya ere gekokoigwa iga ekoigwa koigwa eng'ombe yang'eire koruma enchera gete nyomba ekobuga ng'aaa enchera gete iga, manya ng'a omonto nare isiko abwo gose egento nkere kegokorekana getari kiya isiko abwo. Eng'ombe nabo ekogotura kwanyara komanya ebinto ebinge. Iga enya eng'ombe, na omanyama nore ore omuya, ase tore buna ntwe mwanyabanto totakeire komenya amo noro na ero, ekero tomenye amo na ero, niga egotorokereri ebinto ebinge, naende niga egotoa ebinto ebinge korwa ase nabo tokonyora amabere naende ake nabo egotokonya <hesitation> ke ke kebogima obo twanyara kosugurika, naende yatoroseri chibese, kogoetani iga abwo nkooni ore amabere ari naende yaerageria, naende yaeya endagera, ya ya yaegorera endagera. Igo, eng'ombe na engiya ekero oyetugete, naende nabo okonya ekonyara kosaaaa kogoko kogomeki otware omoki bwa okorigia, erinde enyare koragera, naende enyare koigota naende onyare gosimeka endagera enyinge ase eng'ombe.